Disa kafshë që jetojnë n'terr, si peshqit e shpellave edhe disa lloje t'shpezve që jetojnë nën tokë, nuk i kanë t'zhvillume sytë për shkak të mungesës t'dritës. Ato përdorin mënyra tjera për me u orientu në mjedisin e tyne, si për shembull e përdorin nuhatjen mandena vibracionin edhe janë ma të ndishme ndaj lëvizjeve.